Ma Iapana, o ko lakou laha'ole o ke kimo ana i kahi lole 'o ia no ke kimono, ke hula 'ana i ka pa'i o ka ipu me ko lakou lole, a no ka mo'o no ko lakou lou 'ana me na kanaka like'ole ma Iapana.